كان جاتني الفرصة باش نكون حيوان بري نختار نكون نمر، ما نعرفش علاش للعنفوان للقوة للبقاء، <hesitation> بغزرته، <hesitation> نحسن نمرة يستحق يكون ملك الغابة مش الأسد، هساها قوي ماشي نفس الوقت رجيم في نفس الوقت <hesitation> عندها هكايا عندها كيفاش عندها رونق <hesitation> منعرفش شنو هي الكلمة ضيعت هالكلمة.